Ia, fahaiza-man̈ano tokony anan̈an-drô sefo mahay mandoky amy tany lafo haniny àby àby io zen̈y. Tokony madio akendriky volongany aviô amizay miavaka ze tsirony tsy araiky mahazatra hoe karà atô an-trano iny ndraiky dekorasion-nany koa miavaka hely koa zen̈y.